Ta takuxai ta xaín uu xhíchí na semana viñóo, xain misa ta toko ta nruni nruni ni va yó'o nrixhina chín pañoyo ta paño nrixhina, paño nruxhina dono idina, nrixana dikuan chí dikuan ni kinri xa'náa, ta ho o on. xain viñóo, ta nru ni ne tan vaxhín kua ni ne tan vaxhín nruiyo ña nratoin xhina kain xhina, ho vai xhin'naa mjum.